Nga xëy am sa bànneex rek ba nga xëy nelaw loolu yombut loolu du du suñ jamano bi léegi. Tey mën naa xëy tey ma am sama naqar xam nga loolu du bànneex, dégg nga, mbaa leneen tam mbaa leneen dal keneen loolu yombut suñu jamano bi léegi ci njaboot yombut. Daan naa xëy rek am bànneex ba abadan loolu amut loolu moom amut, parce que léegi naqar yi ñoo ëpp sax bànneex yi léegi waaw.